I ka wā kahiko o ka poʻe o Israʻela ua ʻai lākou i ka mea ʻai mane a me ke kuaila. Pōloli loa nō lākou no laila, ua hoʻolako ke Akua i ka mea ʻai mane i ke kakahiaka nui a pau a me mau manu kuaila i ke ahiahi apau. Eia ka mea ʻai e makemake naʻu.